<hesitation> Fomba famokarana gitara fo ndraiky ai <hesitation> ino ma e gitara zao antsika kaofa mitagna gitara bôko mampiasa le tagnagna roa igny ai le tagnagna araiky ai spesialy mamoaka note fa le tagnagna araiky <hesitation> soit izy mikapoko <hesitation> soit izy <hesitation> mikitikitiky tsaraikiraiky de ara- arakaraka anle hoe mikitikitiky tsy araikiraiky na mikapoko zegny le feo aboakanle gitara.